Ɓurani kam ko gollude balɗe joyi, kala ñalawma waktuuji tati e diine gollude tan ñalawma gooto waktuuji sappo e joyi laawol gootol. Ngati huunde foti fof foti yahreede ko seeɗa seeɗa. Ñande fof kadi mbaɗa seeɗa ɓuri ñande wootere tan ngara mbiya aɗa waɗa fof. Ɗum moƴƴaani e cellal. Moƴƴaani hayi e golle. Seeɗa seeɗa, a tampataa kadi ma waɗ kadi ko heewi.